Eɗen mbaawi sanne sabi kulle non ɗe paabotooɗe faa mbaawa defude no yaawiri. Defira Ɗum nii woni ko neɗɗo anndi hen e ko waawi sifaade. <hesitation> Banngal ndefu e laaɓal muuɗun. <noise>